bon oyi ro ma dɛ mu <hesitation> mu ɲuro be cruru boni ma tete <hesitation> sirtu ho vinɛgri ho vinɛgri a sunu nɛ ho mu'i uwa dio to mu we nɛ amu venu wesin mu we nɛ a be cruru yan a mu ve <hesitation> ba biaza nɛ mi han vane wa buɛsi ma a salati ma mu bera mu we venimu mu we bwe ba biaso mi mɛ benɛ a mu wa'a nu mu a benɛ inbɛ trena a metrize'a sese um unbɛ zumu beso si